Ujóm ánaḿa nḱaléka ́ ídap ńdeh́a áde ujóm aké eẃileké nkpo, éwile nḱpo. eẃile nkṕo Ikiẃe ànye ańeké akpón ujóm etí etí or ewile nkpo ḱe úbok, mmile ké ubók, éwile ńkpo ónye aneke achon újó, attá etíetí ádé ujoḿ aśeke afina ami nkana Idap ndaya. Ujom ake etuaha ajed asine ke atu ade, ekpetua ajed, ebon mkpoo, ebon mkpoo. ḿkpedeme, kpede ńkidatake, ádeme nlíkóp újom áde, áwidé att́a ńchoń ńchon ámi̱ Imana nkalá ńdayá idap, áde ́ádé m̃me újom áke ãgwóho, <hesitation> atikẽ, ḱe ugwem ami, mkṕebà ké Itie uto. ujom ámi ágwo̱ho átiké, ánna ńtre. ámi Ídaya ĩdap.